Karazan̈a laôko ndraiky: misy ndraiky koa ôhatra ton, balainy, kabô, kapitainy, rozie, merlàn, Lilia, maloky, sardiny, tilapia, poason perôke, amalon̈o.